A a-juobe de? buco gang? a mu ganong? a-be? nki na gang mbe buasung gang? mbe kanong de nnan gang? nchan gang? nki na akwu ben a kwu ba jwo be? byi dim gang mme m mui n wubbing bebia o, A-a bi byi akwu ke dikan n-fwa o. kyiru a rydi e ebyi tce n tongh o oteim, otcim mu yen a-a wubbing a byi nyin n-kye nen a-a fu a-a wubbing a byi myin mme nang chwom n kye o chwom chi akwu? ebong ki chi akwu? sed me kanong kanong n jwo n ki ki chi a kwu e ne n da jwo ne ba. fuu <hesitation> ebong kirong? ndue eji ne ndue eji ba fuu mbe ba nwang? banpan mbe akwu ke kafa bam eten? mbe ba pan n na? byira? ba ked ba kye ye? Mme mmu n-tim ben arong juang kise juang kise ke ba da jua kise nang oso kibing o-fuu nen ke wo a jua kise ne nyi o-yib o kubong nke a da jua kise kii chuap o a tca dikan kokoa andi ene ndi yen yib a kped e-chi ke a-chi a-kwu me e-fim chwom ka faa a mu a jwong nki n sed o de? a mu a jwong a a nchie eji nki nsed a de? yip kambi mme mmu n-tim arong jua kise a-kye baned ejiji ke a da jua kise a-kye baned ejyi oso o ba chi o buom ne wo ke kwu nke mme m muu n-rang n-sed eng o n-fuu kangbe kpaa banchie eyen gbaad ne bankinkan eyen nne baned mbe mbe e bakinkan ba kye mbe ki jii a-fe ke enyiam biko nyi yen